Manakory ho añao, ny fampiresahany samy vorona? Ny voro da misiosioka avao ireo mba hiarovan-dreo ny faritsy misy azy izañy; da hitalia nama koa ny voro da aokan'izay mifiopioka avao ireo.